يعني خلينا نجول إن مثلًا الزميل هذا محمد بجوله يا محمد شكرًا على اهتمامك بس أنا أحاول أركز شوية على العمل اللي جدامي، ممكن نكمل كلامنا بعدين؟ وطبعًا كمان ممكن أجوله لو سمحت ممكن تهدي الصوت شوي؟ أنا أحاول أفهم هالموظوع، ممكن طبعًا أجوله عندي موعد تسليم اليوم ممكن تساعدني وتنتظر شوي؟